Rapupa won ishin itat, min ishia ak ishin ijaret woni dera ak gamua fute dale furkete dekat kete dendet kete yani wotin dufte won ak rapupa ak gorora kas kete min ishia yani iddut ijaretii ak yani won akii man yedenii binesa fan dufte yani bayat wonsun hinyakin akan akan itatii bayat dogorte.